والله بالنسبة لي ما أقدر أقول أني مؤمن بالأشباح بشكل كتير. لكن في أوقات صعبة تفسر فيها بعض الأشياء اللي تصير. بعض الناس يؤمنون لأنهم عاشوا تجارب غريبة أو عندهم خوف من المجهول. أما البعض الأخر ما يؤمن لأنهم يحبون يكون كل شي منطقي بالنهاية يمكن يكون الأمر متعلق بالمعتقدات الشخصية والتجارب اللي مروا فيها.